अगर मुं मान लू की मुं एक अन्तरिक्ष यात्री है। अर मुं अन्तरिक्ष मे ग्यो अर फस ग्यो। अर महारे घने खाबा पीबा की फुल सुविदा है। तो मुं समय बिताबा कानने कई करूंगु की मजा <noise> से रोटीया वैगरा खांगु अर सो जा भी करूँगु। या असा को कोई उपकरण डुंडूगु <noise> जस्या की टी वी वैगरा है उनी है देख ले भी करूगु। अर कोशिश करूँगु की निचे हाला से बात होवे। और वे मैं वा से निकाल ले। अत्रे तो वही मजा से रेनगु । <noise> अर देखूँगु अंतरिक्ष का नजारा।